Hay, nisy olo zay hony, izy bôkeo ohatry e ohatry hoe hitanao izy mandeha iny bakeo nangalarin'olo zakanazy bôkeo mbola afaka apodianany koa hoe averiny mipody ndray mandeha bakeo hoe nasitrika hono ny zakany bakeo tsy azon'olo ndray mandeha. Ah olo zany ndraiky leroa mahita zaka atao. De bakeo koa ataontsika hoe <hesitation> izy tsy nahita zakanazy very iny napodiny ndray mandeha koa hoe de lasa hitany tampoka koa, raha karaha zany ndraiky leroa tena mety amin'ny tsika zao.